Mi sawran sobajo am je yidi ekkita demngal kesum, o habda o yaha lesdi je be volwata be demngal mai o joda be himbe lesdi mai to odo nana ko be viyata sedda sedda o ekkitan o fudda volwugo. Ko kuma mi viyan mo o tefa mallumjo je ekkitinta mo.